Waɗugo ngeɗam ɓoɗɗum kanju on goɗɗo wona o janguɗo owoɗi ha o wala woɗi saare ko'o nyama nɗen o woɗi ɗeɓɓo